La gastronomía malaya es una mestura delo indiu i lo chinu enque me figuru que a ellus no les gusta esti parecel. Pos pallí es sonau l'arrós guisau con lechi de cocu, el pucheru de fideu i el caldu de mariscu. I tamién gastan d'especis, craru, culantru i gengibri que no falti. Pahi que lo de comel ena calli es cosa tradicional en Malasia, lo mesmu ue pa nogu las tapas i las racionis. Averá de dil!